Ɓonje dama biɗa mi kai ya ɓala ma gomnati gɨn rep house member, chairman na loaal government, senator dama wom mɨn jindai bowu twi zabe bowu dowu laali yiki kwatoi yiki goko ɓala ma mɨra, ɓala zamartai makewa me ɓanje talakawa wun kang kindi woi wombotuma yikiu, ɓala ma mɨra, bowu twi zabe ya kamale bowu dowu bila mɨ au yinge boiyi daman boiyi kang mamawu moma wun dowa bo campaign mɨn ya zaɗe wuntwa daman ya kamatoi bowu tawu bɨla wu ye kamo wutauwi me ta word by word, ta anguwa by anguwa kɨdda wu tauwo wu nini woi ɓala ma shir ayim ka ɓoi gɨn mu bɨla duwi kawai kishimi woi yenau, woi yena deideiyu daman ya kamata boko doko kai twa anya kai member anya kai house member. Ana kai member, ana kai senator ana kai rep, ana kai gomna boko doko daman wutauwi ɗang ɗang ma reo mani ɗang, ma house ɗang ma senator ɗang, me kai aka ye goko daga nene taa kubo, daga nene taa buma, daga nene taa gwaskara, daga nene taa da gwalasho, daga nene taa gasi, yiki gokom aka yingɨma aka niima. Do ɓala ma gwa anguwa by anguwa, bo wun jinda gwa, bo wun jinda draindge, bowun jinda taki, bowun jinda makarata me wun jinda asibiti dai aka yingɨma wom laki aka yingɨmai raap ko kunung aka yimai ana ka gomna daman kai doka bo campaign koye ɓala ana nimai me, ana niimai me, ana nii mai me bo puroguru boye, me ɓanje puroguru a ye a twi ka tako kai ɗuwoko la office gɨn council meeting mongo, laku meeting ma wutaungin mɨni ɓanje taa local government, taa word by ward. Aka al wutauwiyu ɗumo ɗumoi boi nini ma mawu woi wun bɨna wutawi gotou ɓanje baka taa gwaskara bowu ɓalwo cewa apuwo wutau ma gomna aka almai sherek, ɗumo ɗumoi, taa buma apuwo wutau ma senator sherek woi yikiu boko dole boko tako ward by ward apuwo wutau ma member woi yikiu, to dama wun twa daraja ma tuumai gɨn daraja ma zabe gɨn daraja ma zamantakewa dai gon siyasai wun twa goro wutau mi an yimai gɨn miya amma ɓanje woi yenau kara liwo, miya nini lawu wun gwa dɨmai ɗumuɗumoi, woi ɓala daiyu wun ma wun gwadimai ɗumoɗumoi woi ɓala daiyu amma wom mɨn jindai majority wuni wu ye wutauwi kɨdda wutauwi bɨla ɗu woni boko doko mondin shang almowo parau, parau, parau woi damuwa yikiu kidda ka ka cike alkawari mɨ kai ya lokoshi mɨ kai lau zabei Ka ɓallu aka ye kɨshimi aka ye kɨ shimi to ɓanje kaye shi kenan amma ɓanje wun twa wun nene shasharap wuni woi wun ya wutauwiyu wuni wowun do mɨna sosaiyu bowu dowu ma almawu ma aka almawu kara kayo kawu ɓanje mɨn gin chairman ma local government ɓanje ɓanje kime na ɓalai me puroguru a ayeyi shi iya kokari mani ko wutau wutau mani ma local government babu laifi to daman kɨshimi mɨn jindai daman aka ɗɨm aka ɗɨm yimai daiyu aka ɗɨmmaiyu auwo aka yimai kalla kalla kalla. majority boko ye mɨn jinda wutau baat nene shani boko ye raap ko kunung ayena haka senator mɨn jinda wutau ko gum tunda kai bambɨram am ɓalmai gum kai bambɨram shi ma amfata ma cewa ɓomu wai wutauwi ko gum bila mɨ wai baat a yeni Haka gomna shi ma kɨshimi am am lamma rangumni shi ɓambɨram, shima bomu wai gum ko boila ko torumen a yeni ɓanje woi shi goro emmau mɨni mɨn fata cewa ɓanje ya kamata mɨ yinge bimu mi tune mum mum mɨn beela wuna saboda wun tawo me shi rep, me shi senator, me shi house member, me shi senator, me shi house member, me shi kuma gomna mɨn beela wuna kidda bɨla wu yimu wutau ɓanje wutauwi woi shi gotou, boko taka nene woi wutauwi yikiu, boko tako hane woi wutauwi yikiu, nene woi wutau yikiu boko tako hone woi wutauwi yikiu, boko doko nene mɨna woi wutauwi yikiu, to aka yimai ɗɨnga? Me ɓanje woiyi kakɨlaki me miya wun jinda wutau ambo maamu lakɨrjen wun gorowu nene. Wuni wun beela wuna, wuni wun beel wuna, loko cim wun lan miya dɨm boko ye, dɨm bokoye, ɗɨm bokoye to ɓanje ka ye to ɓanghani wutau, mɨn moi goro wutau, wutauwi me sherei ɗumoɗi moi ɗumoɗumo ɗumoɗumoi. Ko ma goko ko ma dramage, ko ma asibiti ko ma goko, ko ma makaranta dai min jindai bɨla wu karɨmu wu tauwi kɨdda ɓanje, ambo lakɨrjen nini woi wutau yikiu, ɓanje mɨn la elass me bo yinge woiyi lukshuk woi an ɓalmau to kɨshimi bomu beele wuni kɨdda wu yimu wutauwi an yimau saboda haka kɨdda mɨn kwi tunda wun tawa wun ɗuwawa puroguru aye wu ɗuwowu to bɨla wun yinge bi, ɓala ma alkawali mi wun ya, wu cike. Kɨdda shimi ɓanje wom min jindai kenan lamu mu miya dera shani gɨn dai miyol ward gure dɨra ɗumoi, mɨn jinda kamo alkawarii shimi bila cike ni bo cikeni a yeni dama aka waamai daiyu ka lau gum ka wai rebi ka wai dumbom ka wai rebi shi kenan a yeni tunda daman woiyi an telima daiyu shi ɗumoi kuma an yimai shi ɗumoiyu bɨla mɨ wai kaka kalla kalla kalla a tai. Shimi ɓalai boom ko miyai dera shim mɨ kai ɓalla gin senator, gin house member, gin rep, gɨn gimna me shimi ɓalai na ya koowu au yinge bi wu yimu wutau ana kalla kalla kalla kalla a tai. Shimi balai kidda miya ɓanje woi wutau yikiu kara ɗuko bam, kara ɗuko bam, kara ɗuko bam ɗuko bam ɗɨm an yimau, an yimau, ɓanje boko duwoko kara ɗuko bam waan yimau ɗɨm boko yileko ka wai wom aka aye koowo yiki kɨdda woiyi an ɓalmau. Kindi a gato laki, kindi wutau a gato laki, kindi ayima gan laki, kindi wom yima gaggaga woi shi ɓalmau. Shimi kwi maamu ma miya dera shani gɨn miyam kai ɓalla na aɓa yimwu bɨla wu yinge biwu wuye kokari wuye bilawu bɨla wu boi wutau ko ambo tunda wutau nini wun duwawa puroguru ya dama puroguru na ɓoomai wu lawi puroguru a boowu saboda haka shimi ɓalai. Wu aye mɨni, wun jinda mɨn momawu bɨla wu aye mɨni, wuni ma wu ɓɨni mɨn jindai wu bɨni cewa mɨn jindai bɨla wu ayemɨni, kɨdda woiyi daman kang woi tukatukau, woi tukatukau woi tukatukau, woiyi shi kang, saboda haka bɨla wu ayemɨni, mɨn kwi gɨn amo gɨn amo, gɨn amo, mɨn kwi woi mɨɓambɨ ram lakiu woi lowo lakiu dai mɨn kwi. Jaman woi wutau yikiu, saboda haka miyame bɨla wu ayemɨni, wutau wi arwu, wutauwi arwu, wutautwi arwu, wutauwi arwu, anya kai la kwata ma niime wonduwoi dɨm boko tako yiwu, anya kai ku wutau minmi ɗim boko tako yiwu, dɨm boko tako yiwu, dɨm boka tako yiwu bokai lau me dɨm boko tako yiwu. To saboda boka tako yiwu, wuni na ɓoi wutauwi, an yima ɓanje nenu, shi shi shi naɓambɨrami shani chairman ma local government kenan na ɓala kooni, aye kokari sosai, sosai sosai kɨdda ɓanje shi wutau, woi shi, woi shi, woi shi ɓalmai, cewa kai kai ɗɨ, kai kai ɗi kai kai ɗi duwo. Ana koma kowa nani, ana kai tokai mani ana kaito kai mani. To mɨn jɨndai ambo siyasai me, mɨna bɨla yimwu min jindai bɨla wa kuke kamo woiyi me, au kanaɗi gɨn goto mɨ banje jamani she gata laki ɓanje jamani she gata laki kara kanaɗi dɨm kanaɗi bo gan loki, ka koi me ka koi me, ka koi me bɨla aku aku aku taama tare. Kɨdda ɓanje woiyi boka ya kasnhimiu an yimau, sabo da haka dɨm boku ye kishimi bɨla ku wai twi gaan, dɨm kwacciyon hankali aku waamai